Ngo de ngu velek kama, museng a bik necha drem cha museng a bik de mar nget ma chlan ia ko klan cha gorochi de ngotet pachamgi a margalam de ngotet pachamgi amargalam ngo ia kule ngo unechi ngia drena ia abes mamar ia unecha mes sa nanachi, abes mamar ia una venestamgi ura ngnames sa nane chi, ngia drem ia ngo drem nguma nguma ngu tiueva chi bes mamar ia bes mamar ia mesana nachi ngia drem cha gualeki nachi du chile ngo ngunachil de abes mamar cha ugu na mes sana va nguna vanesstam gi. Ungmo de chule demna. Daka sik ka chlan a ngia sanana chide bes a marpes. Daka ma museng abik ma chlan ia chenet kenet ma chlan a ithur cha undeman che nget de bes a mar nget daka a veng bik klan a gualiki du ngia drem ngia tikina sa chi mamar diva, asek klue da michu de chue ngo ngu nachi ngia drem abes a guachaguaik ngia drem a gualiki de ngu telu va chi mamar va sik klan unmo un det tamna.